Amogue mimbareta tantako oiporara, karuai oi yave <noise> opa ñana ipiru jaema mbaeti mbae jou <noise> vaera paraete, jare i ave otini, jeta ipuere omano. kurai <noise> yave, erei amogue oñovatu jembiura iviguipe, oyoo iyeupereta ivi oeka, i oyoo jaema ovaeretaiyeupe <noise> ñana oeka paraetereta ipuere vaera jou, jokurai amoguereta oiko kaa japipe.